Kaofa m- kaofa mitôna raha aza n- mitôna raha ata masaka tsy a- tsy asiagna misy lia, matetiky boaka amin- amintsika am'malagasy zao hoe masaka masaka de tsisy lia fa izy igny an- an-dafy akagny hoe misy misy telo zay raha tsy diso za hoe misy hoe saignant, misy hoe semi-cuite regny zany direkta fatao hoe masaka le masaka tsara tsisy lialian-draha mandeha.